A frutas yinumia ndame, kache koko ndame ujun, ujun naranja ukue nani ña di'o ndame kokochi no ndio ndami ndame narachi tu kue naniñera, tuu kue dijin tu kué limón, mandarina nani granada yo uu nani ña'a granada an granada tu kué ndandingui, ndiun granada de moco ujun ndame jun ndoko nuu, doko kuiji ujun ndame'e ujun piña ndame ujun ujun, chicha ndame ujun ujun tukuyuu iho kué no fruta di'o naye kada mencionar ndame mispero ndame yiya'a cuenta je ña fruta yin iña yii iyu yují, hiya nguire yuu kue kanran nguinré ndanduke iya'a yuyi idon nuu hiya'a.